எனக்கு தனிப்பட்ட அனுபவங்கள் அல்லது வாழ்நாள் முழுவதும் இல்லை, அதனால் என்னிடம் செல்லப்பிராணிகள் எதுவும் இல்லை. இருப்பினும், உங்கள் செல்லப்பிராணிகளைப் பற்றிப் பகிர விரும்பினால் அல்லது குறிப்பிட்ட வகை செல்லப்பிராணிகளைப் பராமரிப்பதில் ஆலோசனை தேவைப்பட்டால், நான் உதவ மகிழ்ச்சியடைவேன்! ஐந்து செல்லப்பிராணிகளின் கலவை இங்கே: பூனை - சுதந்திரமான மற்றும் ஆர்வமுள்ள, எப்போதும் தூங்குவதற்கு வசதியான இடங்களைக் கண்டறியும். நாய் - விசுவாசம் மற்றும் ஆற்றல் மிக்கது, நடைப்பயிற்சி மற்றும் விளையாட்டு நேரத்தை விரும்புகிறது. முயல் - மென்மையான மற்றும் விளையாட்டுத்தனமான, புதிய காய்கறிகளை சாப்பிடுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறது. கிளி - அரட்டை மற்றும் வண்ணமயமான, கேட்பதற்கும் பார்ப்பதற்கும் மகிழ்ச்சி. தங்கமீன் - அமைதியான மற்றும் அமைதியான, எந்த மீன்வளத்திற்கும் உயிர் சேர்க்கிறது.